אויב איך גיי צו פראנקרייך פאר א וואך. וואלט איך מיטגענומען אלעס וואס מ'דארף אריינלייגן, אין רענצל וואלט איך אריינגעלייגט קליידער, אויך א בילדער מאכער צו מאכן בילדער פון די פלעצער ווי איך גיי גיין באזוכן.